من أهم المعتقدات عندي هو ان الواحد ما يسوي روحه من فئة ثانية من المجتمع. لأن اذا الواحد حاول يغير نفسه ويصير مثل غيره بس عشان يعني مثلاً يحضى على إعجابهم، هاذا هو قاعد يجذب على روحه ويجذب على غيره. فأهم شي بالنسبة ليي ان الواحد ما ينسى أصله وما ينسى أصوله ويحافظ على أصوله.